ia, odrikinaka zen̈y koa fa maiky asian̈a, asiako menaka vanio zen̈y. Avô menaka amandy, amandy dosy àby io koa zen̈y mety ataoko aminany. Karazen̈y!